บ่ได้มีความจำเป็นจ้า เพราะว่าบ่ได้ทำประกันชีวิต

บ่มีเหตุผลจ้า เพราะว่าบ่คิด บ่เคยที่จะคิดจะซื้อ

บ่มีความคิดเห็นจ้า

บ่มีความคิดเห็นจ้า

บ่มีความรู้จ้า เพราะว่าบ่ได้ศึกษา

ทุกประกันมีดีกว่า

บ่มีความรู้เลยจ้า

อันนี้กะบ่มีความรู้ การ อั่น ซื้อประกันเลยจ้ะ

อันนี้ขอผ่านเด้อจ้า บ่มีความรู้จ้า

อันนี้กะขอผ่านจ้า บ่มีความรู้จ้า

ข้อยบ่ได้เล่น หรือว่าลงทุนอิหยัง

ข้อยบ่ฮู้คำถาม บ่รู้ว่าสิตอบจั่งใด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

ข้อยบ่ได้เล่นหุ้น ข้อยเลยบ่ฮู้

อันนี้ข้อยกะบ่กะ คือกัน

คือกัน เพราะว่าข้อยบ่คิดจะลงทุนอิหยัง

บ่มีความรู้ในด้านนี้ การลงทุน

ข้อยบ่มีความคิดเห็นอิหยังสำหรับการลงทุน

เฉยเฉย บ่ฮู้

แล้วแต่ความสมัครใจของแต่ละคน

ใซ้แอปธนาคารตั้งแต่อายุสิบห้าปีจ้า

ทุกธนาคารมีความน่าเซื่อถือ ทุกธนาคารจ้า

ทุกธนาคารจ้า เพราะว่าแล้วแต่บริษัทเขาจะให้เปิด

สะดวกสบาย บ่ต้องไปเดินทาง ทำงานกะเฮ็ดได้

เพราะว่ามันสะดวก เพราะมันอยู่ในที่ใกล้ใกล้หม้องทำงานเฮา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

บ่มีความคิดเห็นจ้า

มันเป็นเรื่องของอนาคตทางหน้าจ้ะ

บริการดีทุกธนาคารจ้า

กะแล้วแต่สถานการณ์จ้า

ส่วนมากคนสมัยก่อนเขาจะเก็บเงินไว้บ้าน

ต้องใซ้จ่ายอย่างประหยัด จั่งซั้นสิบ่มีเงินเก็บ

หายืมผู้ใดก่อน หายืมใซ้ก่อนจ้า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

มีห้า กินสองบาท

ออมเงินเพื่ออนาคตจ้า ใซ้จ่ายยามบ่มี

ดีคนละแบบจ้า มันบอกบ่ได้ดอก

ใซ้ ใซ้จ่ายอย่างประหยัด และอดออมที่สุด

เงินบ่พอใซ้จ้า เอ๋า เจ้าคิดว่าการใซ้จ่ายเกินตัวมีข้อเสียจั่งใด มันบ่พอใซ้ใซ้ใซ้ตั่ว